فنان مشهور غاح يظل لفترة معينة الناس تتذكرو تتذكر هذي بس انو تكون عالم مشهور كلش حلو واطيق تخترع شي جديد وغريب ويظل الناس تتذكرو احسن من انو تكون فنان مشهور على مستوى والعالم شي مميز كلش.